Kuma miyara mugəyi halittate i'duniya miyara divəd nen ankalshi a pata na gərayu rankata akunakshi budlemu, budlamu affa augənen to har na <hesitation> miya rgizem ma ganya budlamu affa a dlamangara bol i'dikəman vərayi da diƙə ma ma ganya gəri dlamin gara gaada affa gaza gawa bai vərrinkari dayi pata da makə be miwarra aci atau, to budlamu fata wanke a pata ayaivana vək gəri kərat dayin gəri maka gən bekta miwara aci atau sannan akunu be warra kakasku halitatau wara dəvid ye a mazawa i'kun pata gada maka bekta takshiye se kulele gayəm kenan, geyəm dəvid nen a vəran gəri kərat dayin gəri amaka gwadagun dik rimmara kwadagun akunu gayəm adiga du bana bekƙa ye aivo bai bana wurji ye aivo bai gaada dagəri tunu ka mugəyi dlam dici para lawan cabel dəvid yaye amaka gən bekta gəri rankata dəvid.